Bugga sol mooy, <noise> ñoom dee bugga di sol xaftaan, because xaftaan moom suñu clothe la, <noise> xaftaan suñu clothe la soo solee bu bulo bi nii sax, clothe moom suñu clothe la dafa nice, soo ko solee dafa muur sa cër yëpp sa yaram bi yëpp <noise> nga am sa jëmmi kilifa, waaw mu jëmmal la mu taaral la. So dama ko dee bugga sol, walla ma sol <hesitation> tubey boole koog tee-shirt chemise bu nice, loxo yu gudd sometime loxo bu gàtta, waaw dama ko dee bugg di sol moom tam. Man damay jël jean boole koog tee-shirt <noise> mu moom tamit dina nice, waaw <noise> xaftaan bi tam am na bu gu- style moom am na bu gudda, am na bu gàtt, am na loxo bu gudd, <noise> am na loxo bu gàtt, waaye man loxo bu gudda bi laa dee gën a bugga nag, xaftaan bu wàcc ba ci suuf, <noise> waaw man prefer naa boobu noonu, man bugga naa ko trop. <noise>